Lesdi Sweden kam wakkati maɓɓe ɗon wayloo, ɓe ɗon mari seeto ɓe ɗon mari nyaawol peewgol, seeto poo'ugo, e ndiyamji.